Jadi hewan na paling aktif pala umpamana borngin salah sadana ima monci, jadi monci on biasona na gokkan don tinggal on i loteng loteng palanga i taruma taruma ni bagas aso idokon aktif sajo malam hari pala manyogot na jarang do nida adong monci i inda dong marsurak i te pala umpamana ro ma borngin ha anggo i loteng na maturutup sajo mei monci i maturutup tusi maturutup tuson maturutup maturutup manombo ntong mang nida oni monci on ma-mangan mangan i aha di ganan ni osar i malumpat lumpat kan nagoyakan dei roa ni <hesitation> i bagas na lewat i lala amanta sanga inanta ntong na goyakan roana maligin monci i jadi unjung ma ibagas kan lumayan gok monci nai amben bagas tong bagas nai bagas ayu oni tong ginjang nai kan adong loteng na jadi lotengon gok ma monci on marsarang habis i harana gok na monci on kan na jopan ro nia dabo monci on na jopan roa nia on miting sembarangan koncing sembarangan jadi manombo ma muap koncing ni monci ma muap te ni monci i balakang ni lamari i jadi sering don i putas jadi adong suada sada carito najolo jadi i putas inanta mantong ibagas monci dung abis di putas ia monci on jadi <hesitation> ipangan monci on ma kan pake putas na kan pake putas ni babi anggo putas ni monci ntong inda kuat jadi pala umpamana putas ni monci on i pangan ia bisa dope martahan ia tokinnai abis i. O mate nai nga langsung jadi solot solot sanga dijia kan jadi i pake ma putas ni babi on dung ipake putas ni babi on ipangan ia mantong umpan nai na marputas ni babi on dungi i pangan monci on putas i manaek mia tu ginjang jadi pas adong oni beberapa waktu dungi beberapa borngin dungi mate mantong monci on mate monci on ia i ginjang ni aha i ginjang ni <hesitation> loteng mantong jadi loteng on songon adong lubangna sotik jadi unjung ma pas borngin borngin mangaji amanta i balakang i dapur i meja makan i mangaji, mangaji ma ia borngin borngin pala ningia borngin borngin madabu mantong oni ulok ulok ngon ginjang ningia iambang ia jihin iambang ia adong jihin sanga adong isi setan na mangganggu ia rupana dung i usut punya usut na monci na mate do rupa i ginjang i mang mar ulok ulok jadi ima salah satu caritona mengenai monci dot monci na selalu aktif di borngin hari.